<hesitation> Enyondo enyondo yaaza kusundika omusimaari omukiti <hesitation> ekyokubanza kya byoona oyine kubanza wabona ekiti, waheza oronde abantu abokukukwatiraho omwe akwate eshonda yooku, ondeijo akwate eshonda yooku, <hesitation> kubanga wayenda kugira ngu oyekwatire, oraguma orahusha ninga omusimaari gugireki gutegame kwonka abantu baaba bakukwatiire eshonda negi kugira ekiti kigume omumwanya gumwe, <hesitation> then waheza okwaate omusimaari mungaro nenyundo, orakwaata omusimaari omungaro yabumosho, nenyondo omungaro ya buryo, haza enyundo ndi kugamba obunyundo obu obukye, oramanya hariho ebinyundo ebi ebihango ebyamabaare nobunyundo obukye obu obwemisimaari, hati ako niko ndi kugamba, orakwaata omusimaari mungaro ya bumosho, nenyundo mungaro ya buryo orabanza waronda target, kugira ngu wateeraho gutahusha, ogume orateeramu mpora mpora orateeraho mpora mpora so gwataaha mukiti niho orateera namaani kugira ngu gutaahemu omurundi gumwe.